Yakema ni boumo mola lasi irégue gnodone kama mo wélati, mo souboun mo sintane, mo wélati mo moumou mo la yike yakema nkouti, ni djihine baye ma mo régui lasi babiyone kanan mo moumou. Nirone bine kane imétama mo régui lasi, di dibile wobma mola wélati mo moumou, mo woutiti ni. Go sanfi yama dini ni, yoni kama nro dimo nro ro nigame ma yoni yone, ghounne dimo kourma mo fé djirine nari gnékma fémo ghounne idibili wobmalé, mola wélati idibile wobma di kandian diarima téne wélati mo bourfo digma boura moumou. Bari bane dambake koune ni gnakma fémo mola ka thini an lhopital né mola ka lasi réguema mo bourfo dike a moumou mola yike a foyine. ghounne fé, ghounne dimo mané ghounne fé nro nigoma ghounne, ghounne réguema ghounne boukalé dé nkouléma, ni boughoune mo djérine mo kourma nari ila lasimo iréguema go sanfi gnama dini ni. Idibile wobma di kandji diarima fénan, isongolma dane fénan, isongolma fénan, ikandia diarima fénan, ikasiyé ma fénan, irégui lasima, déri kasiyé younne di songolma ila bététighi a finan bangamo goutitimo, idéma ikali iboumo mo moumou mola yike mo kourma fé, idalama, ila dalatimo, ila diongou dibilma nan, diongou mo gnina nan, diongou délima badatimo dalatimo bour mo roubé, bé mola yike mo soullé.